Sa të bush u curry ke mbzonjë: musturën e zezë, cumino, coriandolo, cannella, curcuma, gozhda dhi garofanu, zenzero, noce moscata, peperonçin, xaferanë, cardamomo.